<noise> <laughs> <hesitation> Ɗo'o kam so en mbi'ii nyaamndu <noise> ndu neɗɗo ɓurdi yiɗki haa timmoode ngeendam to mo heɓay-ndu. <hesitation> Mawka! so mi hoosay kam mi hoosa <hesitation> njuumri mi hoosa kosam. Ngam ɗiɗi ɗii fuu, ko fiiji belɗi ko fiiji giɗeteeɗi. So a hoosii <hesitation> njamu maaɗa maa ko huunde ɗawtooji njamu.